<hesitation> Kalgethau, kalela, nakwan, nasar, nannyer, nanyo, saten, nyinisar, nyithen, en nanyo-nannyer, en nanyo-nannyer, kou, kou yiru kalela, kou yiru nakwan, kou yiru nasar, kou yiru nannyer, kou yiru nanyo, kou yiru saten, kou yiru en nyinisar, kou yiru nyithen, kou yiru en nanyo-nannyer, kuthi nathe kwan, yiru kalela, yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan, yiru nyinisar, yiru nyithen, yiru en nanyo-nannyer, kuthi nathesar, <noise> yiru kalela, <noise> yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan. Yiru nyinisar, yiru nyithen, yiru en nanyo-nanyer, kuthi nathe nyer, yiru kalela, yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan, yiru en nanyo-nanye, yiru nyithen, yiru en nanyo-nathenyer kuthi nathenyo, yiru kalela, <noise> yiru na kwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan, yiru nyinsar, yiru nyithen, yiru en nanyo-nanyer, kuthi satan, yiru kalela, yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan. Yiru nyisar, yiru nyithen, yiru en nanyo-nanyer, kuthi nyisar, yiru kalela, yiru nankwan, yiru nasar yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan, yiru nyithen, yiru en nanyo-nanye kuthi nyithen, yiru kalela, yiru nathe kwan, yiru nathesar, yiru nathenyer, yiru nathenyo, <noise> yiru satan, yiru nyimsar, yiru nyithen, yiru en nanyo-nannyer kuthi nyithen, yiru kalela, <noise> yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan, yiru nyinisar, yiru nyithen, yiru nathe nyo-nathe nyer, kuthi the nathenyo-nathenyer, yiru kalela, yiru nakwan, yiru nasar, yiru nannyer, yiru nanyo, yiru satan. Yiru nyinisar, yiru nyithen, yiru the nathe nyo nathe nyer, kule kalela, okay kule kalewa a yiru na kale a, kule kalewa yiru nakwo, kule kalewa yiru nasar, kule kale yiru nanyer, kule kalewa yiru nanyo, kule kalewa yiru satan, kule kale yiru nyinisar, kule kalewa yiru nyithen, kule kalewa yiru the nathe nyo-nathe nyer, kule kalewa ne ko, kule kalewa kou yiru kalela, kule kalewa kow yiru nakwan, kule kalewa kou yiru nakwan na sar, kule kalewa kou yiru nyer, kule kalewa kou yiru nanyo, kule kalewa kou yiru satan, kule kalewa kou yiru nyithen, kule kalewa kou yiru en nathe nyo na the nyer, kule kalewa kuthi nathe kwan, kule kalela kuthi nathe kwa yiru kalela, kule kalewa kuthi nathe. Nathe kwan yiru nakwan. Kule kalewa kuthi nathe kwan yiru nathe sar, kule kalewa kuthi nathe kwan a yiru nannyer, kule kalewa kuthi nathe kwan yiru nanyo, kule kalewa kuthi nathe kwan a yiru satan, kule kalewa kuthi nathekwan a yiru nyinsar, kule kalewa kuthi nathe sar a yiru nyithen, kule kalewa kuthi natheser a yiru the nathe nyo-nathenyer, kule kalewa kuthi nathesar, kule kalewa kuthi nathesar a yiru kalela, kule kalewa kuthi nathesar a yiru nakwan, kule kalewa kuthi nathersar a yiru nathesar, kule kalewa kuthi nathersar a yiru nanyer, kule kalewa kuthi nathersar yiru nanyo, kule kalewa kuthi nathersar yiru satan, kule kalewa kuthi nathersar a yiru nyinisar, kule kalewa kuthi nathersar a yiru nyithen, kule kalewa kuthi nathersar a yiru the nathe. Nathe nyo nathe nyer, kule kalewa, Kuthi nathe nyer a yiru kalewa, kule kulewa kuthi nathe nyer yiru kalewa, <noise> kule kalewa kuthi nathe kule na kwa, kule kalewa kuthi nathe nyera yiru nathe sar, kule kalewa kuthi nathenyer a yiru na the nyer, kule kalewakuthi nathe nyer, yiru nathe nyo, kule kalewa, kuthi nathe nyer a yiru satan, kule kalewa kuthi nathe nyer a yiru nyinisar, kule kalewa kuthi nath nyer a yiru nyithen, kule kalewa kuthi nathe nyer yiru the nathe nyo-nathe nyer, kule kalewa m kuthi nathe-nyo, kule kalewa kuthe nathenyo a yiru-kalewa, kule kalewa kuthi nathe nyo ayiru nakwan, kule kalewa kuthi nathe nyo a yiru nathesar, kule kalewa kuthi nathenyo a yiru nanyer, kule kalewa kuthi nathe nyo ayiru nathenyo kule kalewa kuthi nathenyo. Satan, kuleh kalewa kuthi nathe nyo yiru nyini sar, kule kalewa kuth nath nyo yiru nyithen, kule kalewa kuth the nyo yiru nanyo-nanyo, kule kalewa ne kuthi satan, kule kalewa kuthi satan a yiru kalewa, kule kalewa kuthi saten yiru nathe kwan, kule kalewa kuthi satan yiru nasar, kule kalewa kuthi satan yiru nannyer, kule kalewa kuthi saten yiru nanyo, kule kalewa kuthi satan yiru satan, kule kalewa kathi satan yiru nyinisa, kule kalewa kuthi satan yiru nyithen, kule kadewa kuthi satan yiru en nathe nyo nathenyer, kule kalewa kuthi nyinisar.